Thé bú faay <noise> <hesitation> gulthé sapthé <hesitation> lakwíthé <hesitation> bal laa. <hesitation> Thé chungsen thé hái <hesitation> thíng faang maa. <hesitation> Sérchum ním bú sérchuk <hesitation> tíng téré thé faay múng. <hesitation> Thé té <hesitation> maazíldon fó. Thé té múl <hesitation> sérchuk tíng faang sapthé <hesitation> gul sunglú tséng kék chuan tóito.